هذا أكيد يعني، ومال حقوق العمال يعني من قبل من أمم سبعين سنة مثلاً، هذا لين جاو وخلوا قوانين إن الناس يشتغلون ثمان ساعات في اليوم، هذا مهم لأن أول كانوا يشتغلون ساعات طويلة وكان يعني ما عندهم وقت يعيشون وينامون. وكانت الحياة جداً جداً مزرية. فنعم، واجد مهم ان يكون تقنين لساعات العمل في الأسبوع، لأن الإنسان يعني إنسان مب مكينة في النهاية.